<hesitation> Nii nyamamburuu nimbonileni <hesitation> nii <noise> ni njoke <noise> nijie fumilii voniree, agre andoamo echila wamkisha huchigenda igendo makeree, ruwaa akanifumia akanifumiaaa nikosekana mlingwa kwa kwa kipindi kirefu kwenye mawavachii huma vache vagi kashambuinga kunu, inehi wayo ina maana nsireke kokovonde kasha maperee wakacha wengi wande verambwa, kimwicha vavu kenu, mkavyo ukungalo basi sukavofunga sukavofunga fuvike vyenki, unakavyofunga keniteyo upate vuya.